Yë carro jue yë myëdë, madaxkë llanta, myëdë ring, myëdë je wi'itaktë, myëdë je motor, myëdë je i'ixtë je a'ax dun yaj xa'ajpyë retrovisor, myëdë tambien este je parabrisas mayë jya mëdë pero kap dun oy i'ixë porque kap carrë mëdë.